اني احب المشي واجد لكن هني شوي حر عندنا في البحرين وما عندنا صوب يعني الشوارع ما في ليها مكان آمن للماشاة انهم يتمشون لكن أضن اني مثلاً اقدر امشي عشرة كيلو في اليوم لو اخذت فص- بريكات واجد وأكلت وشربت ماي وجدي